د دې دپاره څې د وروسته د خوړو نه خواګه، ا، نور هم مفید او صحت مند واقع سي هغه سره کولای سو څې خواږه، ام خوږه تازه میوه او ورسره مکس کو معمولاً لکه کیلې، انګور او یا هم درته، دې ته ورته خوګه میوه ورسره میکس سي نو صحي ګټې به یې یو په دوه سي.